. Añaw bala ayaḃale káñaḃaniġasaġaɭie balaa anale. Me íi tíboridie, áminainiaśuku niri źínoo źóraḃola. Źóraḃola źoini źíśokuźo. Aḃaiḃiñen źírigien. Źírigiẽźo aḃaiḃia boroźiaġo. Boroźiaġo, añaġo mañaḃanamatu. Mañaḃaniġarinale nalem. Mañalemoḃaan dúniae nelem, oźiaho nolem, kániġaɭiele. Níɭeġu balaa ayaḃale, ah añeḃidianananã balaa ninale. Numuzime ṗomo, níġaɭie, niġaḃay áñi. Áñio ómu, omaini ásunguru wala axinga, máñaḃanamis boġahĩ. Kahĩ kañainiġalemis, toġahĩ, niġaro búnoo, buno, kufeñe níġaḃe niġahili, niġaro éno dónanemeḃee, bó kanemeini bala kañeikakub níġaḃiale nii- ka- ka- mímo kahiliġo díli kufeŋeġo kuimi nala níġarileźe niġakuḃeḃa énoe kaḃaan niġasuka . Niġara toġahĩko, niġaxuale énoe. Dénodi moiniġaɭo ŋon? Námireḃaan toġahĩ. Na móo muḃale. Kaḃaan kufeŋeko, kániġailuniġo oźiaka, dílii inino oyaḃimi, timi muśe źalã mími níġailu, níġaɭeġu źalã. Kuġufeŋe kíġi kawareġoġareŋ. Kañatiaralo niġaxaa, níġavu, niġaro bóremaŝin. Ahaŋunuġaro bóremaŝin, ninaa búloka nilõ dóolo, níġavu niġareŋ. Orẽho fíhi síoliohom: niġaĵebañon, niġadia sinna niġareŋ. Kóo muṗeġazuniġom.